Kure chevo uwe na- navayata kula mfirifu tchewafu hai uche, kwasabu lazima kuwe wata iseka na ilia ni shi shindo nimli shoka na tweveve na ijia nakelele lakini fyuuse mfyeta wakati wavyo